A' mak kumiistik a' naj la'ayti' kumächik a' a' miis ku- kujok'sik tulakal b'a'ax ya ta' miis yan ti ti lu'um ichil naj wa taanka', tulakal b'a'ax yan pula'an kujok'sik etel a' miis kumächik ti ju- kutz'ik ti jun- junp'eel junp'eel kuuchil kumolik kub'ensik ti ukuuchil ta' miis, b'aylo' a' mak ku- kumiistik a' naj kujok' u- u- umeyaj es wa ujok'sik tulakal uta'il miis yan ti ichil naj ti ujok'sik taanka'.